Piantla li d'rumpi, ma l'ai pa vöia d'sörti, sun gia arivà tard, sun strach, l'ai travaià tüt ël di, l'ai pa vöia turna sörti fora andé cun i amis, anche mach andé a mangé cualcoza al risturant, se propi l'as vöia va ti, cioè mi ades vöi ste trancuil a ca sël divano, guardé la televiziun e pa fa niente, cuindi sört püra da sula